Aina aunana waute sare me, hahu me sare ela'e, ta'e wana ana anahe umsaire waute mena coba mhutuwe munae roroe na sakawa ye putae yae, ma'e kalu putae tau mulae le? Mo umhutuwe nane umpauliye, umpasteye, pasteye sintiya sintiya na sakana ne umhehuwe, umhehuwe mesa umnae nae mutu mutu, emutu me sa nasakae ure sayam nusue mane ya'e, yousa me sayam teheyae, usa me se ewe ewe biar sire mo lama nae aire, lo'one kalu usa taam, saka pepene louwe sa'e tuwe ule, etuwe ule sa paihae man yo, moe tuwe lama lane. Etuwe lama lane me na saka ohesewera se, saire sa haruso, saire na sakae emutu, emutu pason pason ememae hahu se, malayane se, marere se, asuwari se, sae mane. Ohehuwe nae mutu pason, o unae keuwe emulala, na usa ereruwe mesae nae emutu loe umutu pason, bisa paehai bisa tam tau lehuwe ya tasio liye sa se, na olepeya re ma'alepe sa nasakana ne <hesitation> re ta'asaiya aina me na sakai mono'e, emono'e pason pason tae tau usa louwe hehuwe nae mutu mutu mutu mutu, na sakana ne pepenae salayae, kalu pepene esalae, saka ne reuleya <hesitation> jadi isakae me saolama usa, saere me saolama usa, usa re mesa perlu ounae, <hesitation> o'unane kalu na emutu tam ataukah emamatane nesa sak salameriyo, sakae saire meriyo reuleya meriyo, mo o'unae, otai usa me sa usaha rai, uasa weriene sakae arae, mokalu usaha rai, me sa tam. Epanae oli oli oli oli oli lauwe emamala, emamala me sa embutue pason men yo, ta'e o'etue me sa o una, unahi rawamesiye sai pake huriyate, mo elai loi amane Mesa i arelawai se uhese relawai mesa pason pason, na ule me sae nae enusuyae sepepe ne nusuyae. Kalu pepene nusuyae berarti putae meri yo, <hesitation> mo onaolama mlane siriyene me le, misao unae me roe roe ta'e tau relawai, na sakanae saire, usa pana pana ena sakanae umure, mo kalu tam sakana umure tam, riayama seisa rolama aein yulihi ete nahum memae remesa pai ihae me yana putae men se <hesitation> tam laha sou, lahue me nana ai, na sakam panae tamai inae nae sauwe tam isei unae nauma. Ite olama amane memem si unae, sa si wauta na putaru tam, nae tam sa laliye olama si, siwenam meri yo, silane oliye me si rapoe pason pason, ta'e si etuweu tiyaha palale lalei ma'e usa pana pana'e, epana pana'e si me sae lauwo emutu pason pason ta'e onana o an, paihae tam lou pason le mutu pasono seina sei irasa nisasa tam, ta'lamaei otiye se lou umnae sai maeng otiye mane mo pamuli sa tam noi ti ahelilo rumai lei'o Ahinyare umura tam mo unae pason pason, berarti saka pason, kalu na unai haiyate saka ahiyate, <hesitation> pahiae me riyo. Yang se pung tai, pung tai me mau ni ae lau supa <hesitation> osena ni'a helu, woeu ni'a helu me sa musio osae riya heluo nasaka na mo sae, o'etam heule sa se, umhusule sa se, nasaka na he uwe nao na unanae nauo hesihelu, nau hese me sa he ana, he ana na saka, <hesitation> o an mesa biare <hesitation> ehu saehu le'e. Na sakao ni aramen ya'amina, lo'o kaluo niya ra'amen helu, saka pariema, pariema me sama sakao saeriya na apahelu lebae opake re mane me sae unai pamutue pason pason me sa olama lane, karna iteolama amane reire, iteolama amane sa harus amalane, lane remere, mapamutu'e ama sahae mane etuwem una pamutuwe me sama lane. Mo tuniyai re yo pamuli reire sa rolama kalu se um kepen sae le lesi yo ha'ale nasakana ato palale na unae me sa na pe, relawai, relawaai `yuse mane Mo remesa eseme mane me <noise>